अखुनी न बरी जोरसे बेहार बहैसै की काहेसे फागुन है। फागुन मे त फगुअइ बेहार बहे लगैसै। त हमे दु दिन पहिले न पढे गेल रहली की त पढ के अइलीन त उ दिनका बा बरी निमन घाम उगल रहल त हम कहली रुक हमर कपडा बा सब आउरु ना बा सुखल। आ ब्ल्यान्केट बो जैतारी सुखा के धदेबे ला। त हमे ब्ल्यान्केट धअइली की सुखेला आ आउरु कपरवा सब । आ हम भात ना रहली निनके पढे गेल। त हम कहली जाइत बारी तारु भातबा निन लेहम आ घरवा सब बहार ओहार लेहम। तालु हमर कपरव सुख जाइ आ ले आके धलेम त तालु समेत न ब्ल्यान्केट वा पसार के आ तनवा सब पसार के नीचा चल अइली की। आ निचा आके लगली हम भात, तरकारी निने त हमे भात, तरकारी निनके खालेली आ भरीया सब मलके धदेली की। ओकरा बाद हमे घर बहार लेली आ घर वर पोछ लेली। त भरको रहली तैका बैठे जाइत न कहली पाँच मिनेट बैठ रहै तारी तब हम सब कपरवा ओपरवा लेआके राख लेम । त बैठ लही बारी त तके देरमे उपरी से हमर रेलिङ मेसे ब्ल्यान्केट बा नीचा गिर गेल की। त नीचा न धरती मे भुइमे त ना गिर ल काहेला त। हमी ओरी सरसरती पूजा करले रहलाई त डोरी बनले है। त उहे डोरी या मे जा के हमर ब्ल्यान्केट बा लोमा गेल। त हम देखते बारी देख ते बारी तालु जा के लो मा गेल। आ सब जना हस्ते हस्ते लट गेल रहलइ कैसे येतना बेहार मे यत्ना भारी ब्ल्यान्केट कैसे गिर गेलै। तब जाके हमे निचा गेली आ निचा गेला के बाद ब्ल्यान्केट बा घिचै तारी एउटो ना घिचाइत रहल एउटो घिचाइत रहल । त कैसहु करके घिच लेली आ ब्ल्यान्केट बा लेके उपर चल आइली अब कहली हम ना पसारम बरी जोरसे बेहार बहैता तहनरे।